Ha yiu'go am kam ɓe hakkilina ɗuniya tawon ɓe taɓɓitian ɗuniyam man heɓi himɓe ɓe maha ci'e ji ɓe waɗa ko haanɗi tawon sakko yahugo asama tawon